एक घड़ी समय बतौन के लाने एक खास प्रणाली को प्रयोग करो जात है। आधुनिक घड़िया आम तौर पर दो भागों में बनी होती है। एक क्वार्ट्ज और एक क्रिस्टल। एक घड़ी में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होत है। जो बिजली के प्रभाव के संपर्क में आँ पर एक नियमित रूप से कंपन करत है। इस क्रिस्टल के कंपुन की गति बहुत ही स्थिर होत है और इको उपयोग समय की गिनती के लिए करो जात है। घड़ी को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस नियमित गति पर <hesitation> मापन करत है और से सेकंड मिनट्स और घंटे बदलन के लाने स्क्रीन पर समय दिखौत है। और एक घड़ी दिखौन के लाने काफी सारे चीजों को प्रयोग करो जात है।